ଜଥା ସଂଭଵ ଅଧିକା ପ୍ରକାରର ପକ୍ଖିରଣା ମେଂ ଦିଯା। କାହୂ <hesitation> ଗାଈ ଥୁନ୍ଧୂ, ନିଲକଂଥୌ, ତୁତୁରୀ, ଏଚା, କୋଈଲୀ, ବଗଃ, ଗରୁଡଃ, ହାଂସ, ମଯୁଡଃ, ଉଲୂ, ଗୁବରୀ, କୋଈଲୀ, ଜୋଲପୀପୀ, ଦୁମୁରୀ।